Twivakinga irangi tulinasyo, irangi tulinasyo isya, nyongosu tuliniaina nyongosu isyarangi. aLakini irangi sisyene tulinirangi isuvisu, isi suvi sususovie sana, tulinirangi initu, tulinirangi twita kijani, tulinirangi twita sambalau, <hesitation> tulinirangi! <hesitation> twita pi- twita, <noise> twita, twita pingi, <hesitation> tulinirangi! twita jakibahari, <hesitation> tulinirangi! twita, ikijani jipawike. Lakini tulinirangi! twita isuvisu lakini isuvisu jikolie, lakini tulinirangi! twita damu ya msee, <hesitation> tulinirangi! twita, rangi jamasiva, tulinirangi! twita imbalasu, tulinirangi! twita, twita, twita ikijani jankomba. Lakini tulinirangi! twita, <noise> twita amakasi gakunde maji yakunde kamakasi gakunde twevakinga tuita. Lakini tulinirangi! twita rangi jawudongo, tulinirangi! twita, twita, twita rangi jaa! kijifu.